कच्चि चिझ सेहदके ताहिँ अच्छे होत हए । कच्चे फलफलोरी हरे साग और चखनामे भिटामिन खनिज एंटी अक्सीडेन्ट <hesitation> जद्धा होत हए । जौननसे <hesitation> हमर सेहद अच्छि होत हयं, खाओ भओ जल्दी पचातहए, कब्जियत होन ना देतहए ताकत बढात हय । और <hesitation> तौल जद्धा बढन ना देत हय, रोगसे लडनिया बल बढात हए, <hesitation> खाल के चिलली बनायदेत हय बार घने और कारे करत हएं । <hesitation> पकाएके खानमे जो खर्चा होत हय वो खर्चा वचायदेत हए । इत्तो फाईदा होतयहोत फिर <hesitation> कुछ खरावी पन फिर होतहय । कच्चो खानु अच्छेसे धुओ ना कहेसे बामे किराउरा हुईसकत हय, <hesitation> धुधर हुई सकत हए, पचानमे कर्रो हुई सकत हय, <hesitation> पहुना पति क <hesitation> कच्चो खानु पर्सक देहय कहेसे सरमफिर लाग सकत हय ।